Toh nzɨ nuwo hɨn waya da a vər kwakɨ batə yesu kɨristi hɨne dɨ mo ye le sa ta ti vɨ ra tɨ nə ɓəgən gɨ o a yə vɨrate yə niyə kaɗing nə an nda motə nə ɗɨmtə she ye dɨ muɗə ɗegəntə hye dɨ mo hye ɓa ɨl iyentə a vɨratɨnə ɗa sa hye ɓa ɗaran gəkələ hye pɨrnanga a humwa hɨne dɨ mwa na boyu ka sata tɨ awutə gəngnə koh mɨnə a vɨratinə na ɓə də ɓədə bari ɓwaare aa ɗɨk nərən a awotɨ gbange awtɨ gbange kotə ka dɨmtə sa ye dɨ mo kat a dɨ ɨlə ka həmɨnpwa ngga o ka sate dɨ hye kana ɗɨk həmɨn pwa humwa koh ɓa gu ka pepetə an nda mban ye niyə ɓədɨ ba ɨl iyeutə kotə pɨrau toh hye sa yi na dɨmo ye leyə nə a dɨ she o ɓəgən vɨra tɨnə ɓəgə a yə vɨratɨ kaɗəng ta yə jigəm hye leyənə vɨratɨnə ɓəgə nggɨ o she maɗə o koyə she gə a yə ɓədɨgə fyenɨn sa na dɨ mo hye leyə atɨ kanyi kpəkə kə hyə ɗa sa ɓa gwada gəkələ kiplsɗa ɓwaare hananang tə na piya a pukanga sa na dɨ mo ye leyə a nə sata tɨ ɗa sa kɨɗa hye ɓa ɗa gəkələ na yə tamdə a vɨratə jinga ka mwate nga ka mesa ha ɓa nɨ ngɨrə sa na dɨ mwe hye leyə nə a na sa ta tɨ ta asə a vɨra tɨ nə mya dɨ dɨmə pupulɨk koh mɨnə hye dɨ tlə vɨrə ye ɨlə ka mbastə a ka mase nza vɨratə se ka mbastə nza vɨratə se yə nza hye ta ɗa ɗyengle. A nə sa ɓa gwada hɨnə tɨni dɨ boyu maɗe ɗa sa ɓa gwada ɓe mwa a <hesitation> gə vawo koyə ɓe mwa a nza-nza ɓatə nza ɓatə a wula za ɓatə a dɨ ɗɨko ɓwaara a gə mahɨrə nza ɓatə a dɨ dɨka mya ushi ma nza ɓatə a dɨ ɗɨko wungunə hye ɗəngɨn hye kana maɗə nə mbwayinga a ɨl se dəw hye də wa kwakɨ həmɨnpwa hye kupo vɨne a hiwe həmɨnpwa ba gwada həmɨnpwa ɓe mwe ka zɨrgi ləməgi ɓa ɓaye ɓwaare a dɨ boyə sa na dɨ mwe hye leyə na dɨ ta asə a ha vɨratə fah a ɓa bəgra a a bəng ama sa ɓa gwada nə ye leya dɨ sa ta dɨ mye riga pɨr gəm a humwa təna dɨ kɨnəmshe gəkələ kɨɗa mye kana maɗəm mye ɓa ɗam sa ɓa gwamiye sɨng ɗɨki na dɨ boyu hanəna gəgətɨ nə də sɨpo na gə ka mbastə na gə ɓwa moshəwe na ɓə tɨla hanə na tɨlə də sɨpo sɨng ɗɨki na ɗɨ bow mban hye ka na ma atiɨ hye ɓa hye ɓa dɨm sɨ vɨratə koɗə vɨratə a ka mase koh mɨnə hye sa hye ɓa ilə ka mase te də ɗɨmrən gəkələ vɨrate kaɗɨng a yə ko tə ɓəgən sa na dɨ mo ɓa boyəwnə koh mɨnə hya ɨlə ɨlə və pepetə ɨle kai gwu a da həmɨnpwa ɓe woz a hiwtə ɗik koh mɨnə a hiwtə ka gwa a da pwa koh ya vɨratɨngɨna tukutə. Ko ya najeriyatɨngɨn a hasǝ, hye kana mwadiyale ka hǝmɨnpwa, pepetɨ dǝw ite a humwa, hǝmɨnpwa ɓa vu tɨrǝ. Ɓe ɨl sɨ-vɨratǝ ka maase, kanyi dwat hiwo hǝmɨnpwatɨ dǝw, koɗǝ hǝmɨnpwa ka maase. Gǝkɨlǝ hye kana koɗǝ hǝmɨnpwa ka maase, sa hye dɨ mwo vɨratǝ hye ɓa ɗɨmǝ. hye ka koɗǝ hǝmɨnpwa a tɨfa kana, hye gǝ ka kala hǝmɨnpwa, hye dɨ kalan gbǝǝtǝ avor tɨfa kana, sa tee ɗɨk hubosa, hye niyo hǝmɨnpwa dima dǝn sɨ vu rǝn. so hye niyo sa tee ɗɨkǝ hubosa, hye ka ɗiyo hǝmɨnpwa a wunǝw a kwa-tɨfe, hye niyo sǝngɨn shikǝw a ɗoltǝ. Sa na dɨ boyu nǝ ɨl mɨnǝ a tɨfa kana. Ɓe mwa a ɨl sa aa dɨ gwada. Sa hye ɓa ɗa gǝkɨlǝ kɨɗa, jinga ka ji zǝryinga ka ji zetǝ ɓa sa atɨ. usǝkǝ ka baagenǝ usǝkǝ ka jigenǝ. Gǝkɨlǝ nda kǝnenǝ tɨfa kana. Ɓǝtɨ ya na dɨ boyu, ɓe nza ɗǝng ta kula lyentɨ nggwamnati. Lyentɨ nggwamnati ɓǝgǝng taa yǝ ɗati dǝ. Ɗa sa ɓa gwa da gǝkɨlǝ kɨɗa ɓe gǝ kɨsa da ama. hye kana niyo tee kanyi a ɗa sa ɓa gwa da, kɨɗa hye ne ɓa gǝ kɨsa. Ɓǝtɨ ya hye giɓa a sɨ pe gǝtɨnǝ, ka satǝ atɨ, a na gwa da, na, na shalǝw le, na bɨlu sa ɓa gwa da a nza hwoɗyi vɨratǝ. Sǝngɨn ɗiki na sa a na nggur mbwayi fǝranǝ na boyu ka satǝ atɨ, ko mɨnǝ hye dɨ ɨlǝ vɨratɨnǝ mbasɨti. Ɓe ɨl sǝ-vɨratǝ a maase, ɓe ɨl sǝ-vɨratǝ ɓe ɨl sǝ-vɨratǝ ka ka pɨr-pɨre. ɨl sǝ-vɨratǝ ka mbasɨtǝ. kwoɗǝ vɨratǝ ɓuk-ɓuk, ɓe kwoɗǝrǝ ka maase. Gǝ hye kana sa hya kwoɗǝrǝ ka maase. pepetǝ aa dɨ kwoɗu. Hye ka sa hya kwoɗǝ vɨratǝ ka maase, hye ɗyanga ka byele da sake, ka nzǝ-laɓukǝtǝ. Tǝna ɗɨk dǝ fǝre tǝn ɓa omwo. Sake a sa, di taa dɨ kwoɗǝ vɨratǝ, <hesitation> na kwoɗǝ vɨratǝ aa ka maase. Nzǝ-laɓukǝtǝ a sa, ǝ'ǝ a mya kwoɗǝ vɨratǝ ka maase koyo gǝkɨlǝ mɨnǝ mya dɨ ɨlǝ ka maase mye ɓa ɗɨmǝ. Sake a ɓǝ ǝ'ǝ di taa dɨ kwoɗǝ vɨratǝ ka maase. Hɨn ɓa kwoɗǝrǝ ka ɓuk-ɓuktǝ. hɨn ɓa ɗɨm sa na dɨ mwo. hye leyo ka satǝ atɨ, mɨnǝ hye dɨ ɨlǝ vɨratǝ kwoɗǝ ɓuk-ɓuk, ɓuk-ɓuk, ɓuk-ɓuk aa ka maase koyo ɓǝtɨ dimse a sa atɨ, ɨl sǝ-vɨratɨnǝ, myawa ɨltɨrǝn ka maase. Ka ɓuk-ɓuktǝ ka ɓuk-ɓuktǝ hye ɓa ɗɨm shingɨn. Na dɨ boyu ka satǝ atɨ. hye kana kwoɗǝ vɨratǝ ka maase, sa hye dɨ ɨllǝ, tee dɨ ɗɨmi. Hiwtɨ de nǝ atɨ, ka satǝ atɨ, sa hye ɨ ɨllǝ, hye ɓa ɗɨmǝ hwoɗyi vɨratǝ. Kwoɗǝ hǝmɨnpwa, wekalangɨn. Ɓe mwa asǝ a takǝw ka kwoɗǝ hǝmɨnpwa. Sǝ kpana hye ɓa, ɓǝtɨ ya mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ a boyo, sǝ kwamǝtǝ na hye gǝ ka kala hǝmɨnpwa. Hye kana gǝ ka kala hǝmɨnpwa, she hǝmɨnpwa a ɗɨku dǝrǝn tun daga mwasa sa ba zǝ fǝranǝ supo, hya ɗɨmtɨ rǝn. Hye kana sa mgban hye ɓa ɗɨk omshi vɨratǝ, a dɨ hye gǝ hye na ama sɨne, sɨne ɗɨm sǝ-vɨratǝ hye ɓa ɨl tɨfe gǝ hye ɗɨm sǝngɨn, na boyu, bǝsa ne ɓa gbɨlɨmǝ. Bǝsa aa dɨ gɨrǝ. Ɓe mwa omshe. omshe omshe. omshe, na dɨ mɨna dɨ mɨn magba omshe koyo. Ɓǝtɨ ya hye ɗiyi atɨ, ya, hyene mwi atɨ a na boyu sa hye ɓa ɗa gǝkɨlǝ hye ɗɨm nanga. Sa na dɨ boyu nǝ atɨ, ɓe mwa <hesitation> a omshe da ama kanyi dwat gi ka tuula lyintǝ. Gǝkɨlǝ sa hye dɨ ɨlǝ vɨratǝ, hye ɓa ɗɨmǝ. Ka mwotǝ nǝ atɨ, hye kana kangǝ a ɨl se a ɗa sa na dɨ boyu supo, kɨɗa hye ɓa kyeɗǝkǝ. Ɓwaare hananang furi-furi, tǝn ɓa piyaa pukanga gǝǝ femi koyo. Gǝǝ femi a ɓwaare ɓa piya pukǝngɨn. Gǝǝ shemi <hesitation> ɓe mwa a gǝǝ shemi gangrati. na boyu nǝ lyente hye dɨ ɨl ɨlla, hiwtɨ de nǝ atɨ na hǝmɨnpwa a vu. Hǝmɨnpwa kana vu. bǝ myensa nǝ shinǝ mallɨmtɨ ɗǝm-ɗǝmtǝ a bwelǝrǝn a nǝ sharawne, ɨl mandye, sop we, ka zǝrgi she a sa atɨ, <hesitation> nggaa wa mwo, mye dɨ ɗa shinǝ, tǝn tǝn ɓa pɨrǝ ɗiye. sa na dɨ boyu nǝ atɨ gǝkɨlǝ Sa hye dɨ ɨllǝ gǝkɨlǝ pepetǝ a gu, ɓe mwa ɗɨkǝ sǝ-vɨratǝ a gbǝ diinga. Sa na dɨ nyisu katǝ nǝ atɨ, ɓǝtɨ ya hye shi na sɨ boyu lǝmǝginǝ, hye kana ɗɨm lyentǝ, ɓe ɓe ɓe ɓe vǝ mwaafenga beetǝ ɓe vǝ yǝ zǝbǝryinga beetǝ. Gwadǝ ma shi kusa kǝw gǝkɨlǝ shingɨn hye ɗɨmǝ gǝkɨlǝ hye gwa nanga hye gwa ɓwaare. kuma ɓe gǝ hemi kada, ɓe shemi gangratǝ ite shemirǝ ɓwaare aawa nza dǝ. Imi a haa bwaange dɨ nza shemirǝ. sa na dɨ boyu nǝ atɨ. sa hye ɓa ɗɨmǝ, hye ɗɨk dǝ hǝmɨnpwa a humwa. Gǝkɨlǝ hye kana ɗɨk hlumlinpwa a humwa, pepetǝ ɓa gu. moha da hǝmɨnpwa ɓa kwoɗǝ, puruta hǝmɨnpwa ɓa nza kǝw a humwa. Sa na dɨ boyu nǝ atɨ, hye kana ɓa zǝ lyentǝ, hye kana pɨrǝ haa lyentɨ dǝw, kami hye tiya lyentǝ. kupi nyisǝ hǝmɨnpwa, sa hǝmɨnpwa, hɨnǝ shi ɓa lyenǝ. hye luwi kwamǝtǝ, hye take ka ji konasage hye ɗɨkǝ sa hɨn ɓa ɗa ba zǝ kpawtǝ A na ɗa diyale. ko a ndo sǝ hye pa nanga ɓa ɗa, ɗa diyale. Gǝkɨlǝ diyale, sɨnǝ a ɓa gwa da. Gǝkɨlǝ a sa atɨ, ka satǝ atɨ, diyale sɨnǝ a ɓa mbǝ dǝ nzǝ-kottǝ. Kɨr diyale, kɨr diyale. kɨr diyale. Sɨnǝ a ɓa gwa da mwosho nǝ atɨ, hɨn kana nǝw hye ne dɨ sa hǝmɨnpwa a dɨ mora, hye mɨnǝ a gǝ ɓɨrti a haka zɨ vɨnǝgu. Hye gǝ ɓɨrti a kwaamɨ lyente hye ɓa kɨsǝ hǝmɨnpwa gwada, nggwamnati wara, hye ɓa wudo a lyenǝ pukǝrǝ, sa na dɨ boyu nǝ. na ngganda wara, a hye lyenǝ pukǝrǝ, hɨn ɓanda boyu ka satǝ atɨ, hye mɨnǝ ko hye wudo a nggur nyeɗa yǝ jigǝm a lyenǝ kan. A ɗa lyentǝ a hawo a ɗa zǝrgi she ananang. A pe sɨ-zɨmtǝ a dɨ zɨmǝ a ɓǝ tɨlǝ faranǝ supo, mya ɓǝ maɗa gǝngnǝ a pa nǝngǝm. sa na dɨ boyu nǝ a nduwa hye ɓa pa nanga, sǝ kpana na dɨ ɗɨku a hubosa, na dɨ ɗɨku a ɗyengle dǝw nǝ atɨ a hye gǝ ka kala hǝmɨnpwa. Hye kana gǝ ka kala hǝmɨnpwa, pepetǝ ɓa kwoɗu. Hye ɓa na pepeta hǝmɨnpwa, hye ɓa na gwaha da hǝmɨnpwa. Hiwte na dɨ ɗa nǝ, a vor kwakɨ baatǝ yesu ma hǝmɨnpwa a yaɓwarǝn ka satǝ atɨ, hye gǝǝ ma tikɨsǝ, hye gǝǝ ma femǝ, hye gǝǝ ɓwaara pepeyo a a ɓwaare ananang <hesitation> haa ɓa nɨngǝrǝn kǝw tǝna sa, kai! Na hǝmɨnpwa a ɗɨkǝ ma pepetɨ dan, na hǝmɨnpwa a ɗɨkǝ ma ɗoltɨ dan. na hǝmɨnpwa a ɗɨkǝ sǝ pepeya nda dɨ ɗenǝ, na hǝmɨnpwa maddǝ tɨfǝngɨn a pwa. Na sǝw atɨ hye kana ɗa sǝ <hesitation> haa ɓa nɨngǝ hǝmɨnpwa <hesitation> mye hye dɨ kwoɗǝ karǝn, hǝmɨnpwa haa ɓa nɨngǝn nda kɨl hiwtɨ da, nda gwa da. Gǝkɨlǝ hye woyo pepe. sa na dɨ ɗakǝw kan nǝ atɨ, <hesitation> ɗɨki na hǝmɨnpwa haa nɨngu kan a ndo sǝ hye ɓa ɗa. Ɓe mwa a vǝ hǝmɨnpwa beetǝ, ɓe mwa a vǝ hǝmɨnpwa beetǝ. ɨl hǝmɨnpwa kɨttǝn kpǝkǝkǝ. Ɓe mwa a ɗakan a lyente hye ɓa pɨrǝ.